افضل ان أنا أكون في الجزيرة مع عدوي يمكن تكون دي فرصة ان احنا نتصالح <hesitation> و تبقى علاقتنا كويسة لما نبقى لوحدنا و محتاجين ان احنا نتصرف مع بعض بدل ما نفضل أعداء طول العمر يعني او ان أنا أبقى في الجزيرة لوحدي على الأقل يبقى معايا حد يسليني حتى لو عدوي يعني